:A :bai'-a ti 'i, nimi :yeh :eh :korn-a 'ye-a :kma 'i 'de kwla an 'da-dih-eh gbanemon. Gbanemon :dao' an 'ye-a :kma 'i. :on 'ye doeh-: gbanemon-: <hesitation> doeh 'de eh po-a 'de eh buh 'ni 'ye 'de yi, doeh po 'de buh 'ni :se 'de yi, :yee :an 'ye gbanemon :dao' weh eh, 'de on po-a 'de 'an-a' buh :yee' 'ni kpa 'de :yi 'da weh, gbanemon mo-: myi whole bluhba-a klehkpeh 'ni. Eh-: :korn :a 'di-a gbanemon :a :mor dho-'yu deh :korn-a dhih :a di-uh-a me 'o. and an-' 'ye-a eh :kma 'i. Nimi :eh :korn-a '. ye-a :kma 'i 'nor 'kmo bo eh 'o. :mor 'da :on 'ye-eh 'ye :yee' eh :ne 'de 'yli eh wan. Mabe :mor poli se-eh 'ye 'de or 'ye-eh bhu-: po 'do on nyne-dih on <hesitation> po-eh glu. Or se 'yi-dih 'ye 'de or po-eh buh 'o. Eh 'ye-a :kma 'i. Deh :eh no-a nimi :eh :korn-a 'ye-a :kma 'i :eh 'mor mlor <hesitation> 'on se-a 'ye 'ye eh-: 'o